أول حاجه هتأكد ان اللوحه جاهزه للتعليق تاني حاجه هختار المكان المناسب علي الحيطه لتعليق اللوحه تالت حاجه هقيس الارتفاع المناسب لتعليق اللوحه رابع حاجه هحدد نقطه بالقلم الرصاص مكان ما هدق المسمار لتعليق اللوحه